To ɓanje la wutau wutau mɨna ya, na ni idi kɨdda na yinge ɗulo kumɓ goto goto mɨ na yai na tano ko yinge ɓulloi. Na tanno bo yinge wutau ma miya mɨ yena gwang mɨ wun jaba, bowu jaɓe bana niim wu, na niimwu na ɓalmai wom wun jaɓai me bɨla wu mane bono yiwu kishimi na na almai ki na kyeute kɨdda boi ɗang ɗang ɗang ɗang na tana kɨdda na tsamani na tano har benue na tanoha benue bo wutau ko ɓala ma ayim ma gomnati. Ko kɨdda ɓala ma ayim ma gomnati bo har kai bune wutau, wu ɓoongo wutauwi me kuma ayim shi ga la arwo dai shakam wun ɓala ayimi me a gani la arwo dai shakam wun ɓala ayimi me a gani la arwo dashike mɨni shenmamu woi ki ma, yere miya wun yimai kɨdda bɨla wu mime wonduwoi, yere miya wun yimmai kɨdda bɨlawu gɨm awowu kawai, gɨm awoime wani aimamuu amma bokai wutau ma dire mongo ka wutai ma jire mongo dai gwang woi gwangnghu boko ye kanadi aka kang ner mani, aka kang nemani woi mu nini an ɗalwo an do ɓalwo ah woiyi kime, woiyi me kimeu ah kɨdda ka gowe boiyi shimi, wokai laɗa ayim ma muu kɨdda ka tuke wutau ma mu, wutauwi me woi yana gwangnghu kai tukɨmai kɨdda ka tulle wutan ma mu, wutauwi me woi yana gwangnghu kai tukɨmai kɨdda ka woi wom la arwo kishimi woi yenau, woi yenau kɨdda mun mane koomu gɨn bi <hesitation> kai al shi babangidai me, shi gɨra boi ɓagha me ma ana aɗe yumbuleni me. me ma miya moi papɨr mani ma gɨm bowu me wannan to, ɗuwoni ɓale ka miya dera me mammai shi ɓoo ma kishimi kɨdda mi, kɨdda bɨla mɨ bɨni yadda amu koi koomu, bo har bo mu ɗɨmi mɨ koi koomu dai wom an farɨma woi wonduwoi nini ani awu yimai bɨla ɓale womun lakɨu, dai wom awu yimai mɨn laka bo har bawu bawu ye wonduwoi mɨn laki, bau ye wonduwoi mɨn laki na na almai ki mɨ wai twi gaan duwa bomu ɓale am mane koomu gɨn bi, mɨn daɓe shaka mamu bomu ye kamo woiyi shimiu, ɗuwa ɗuwa mɨye, mɨn ya daga bi mɨ donu bɨni womun ya wom gwangnghu, ɗuwa aka wammamu mɨn de pori kara ta bo righa righa ah, koi komen, kuye kamo woiyi me ɓanje shakka a doni ambe maamu bɨla wu ye shen, goto goto mɨ na yai, yinge ɓullo mono donna gɨn goto goto mɨna yai, dumbo na kuka koto ɓnaje ana taama, boma wu ɓul wonduwoi wun shagha bo no dono boiyi shimi ana ana yinge ɓuloi ana bɨn won wun nufi wom wu jindai ana bɨnmai to bona karale bona na bɨni wom wun jindai ana yeshimi woiyi me, boko ye woi kime neneu ka bɨn na bɨni ana ye woiyi shimiu kɨduwa yinge ɗulloi na bɨnai Tano gɨlwa boingin, na tana <hesitation> gambo rungala, na tano kukawa, na tano ah damaturu, na tano kunduga, na tana bama, benshek dai boingin me naye wutau nene, wutau mɨna yimayi dɨn kɨdda yinge pinen ma gomnati mɨ wun ɓoowa, wu ye wutau gɨn shiru? Wutauwi a yen deidairu kanje wu jabe? To bo har boko jaɓe, bono al kai mum an bɨn wonduwoi na ɓalwo woiyi me kime, woiyi me kime wom wokai ya deideiyu me aka bo manimai boka mandɨru kabɨni am tikɨma lafiya. Amma bo wokai man dɨrau fa am tele koi kikit gɨlwa amboi, wom ɗɨm woi yenau, dai goko ma gmim na kuka. To na dono ɓanje nene, nene laali maamu shani, na dono wai yinge ɓullo, yinge ɓullo dai boim na taana, woi ambo nini ɗiu ko miya mɨ laali au balmai woi wun dindanou kidduwa ki lokoci mɨna taana da kwana na tano ye kukumai, kukumai mindei ana yi mayi lokaci shimi woi ambo wun dommau amma ɗuwono dono na taa gorowu mɨna mɨna mɨna mɨna ah kapin ka ɓale sati naapi me makarant a gɨmoto. Kuma shakka shimi mɨ ye wajen bemei amma woi mu nini taama la anama limiyu kara nani har na anano nene naye komi boko ahe domma na kang wonduwoi a fareni nene mɨna na doma, ɓabamu kowane shaka na nini, kowane shaka na nini kidda kang net ma ɗuko mono gɨn wuni han councilor mi laalii, councilor mɨ laalii a namini bo ɓala ɓala ɗim bono yileno ma karanta shi namono mu goto am taa la lushu amta la reke amta la ali ma miya ɗɨm bo monne kɨduwa wu kang net ɗuko mɨ naya gɨn ambo maawu ko yadda na kukuwu, ɗuko mono gɨn yinge ɓullo mono gɨn woiyi shimi ɓanje <hesitation> wuni ambo maamui, wuni ambo maamui bowu ye kamoi yinge likalkatgini me dai jaɓɨma mani por mondin au ɓalwo ah tako ɗaɗi mana ka tako yimu wutauwi me, ko da ma hour ɗumoi bo ko ye ka bɨni au ɓangnghowo shau aka wai wom won duwoi kalla mi <hesitation> aka ta ɗire buro yiki amma boko ɓale moni ai mɨra mɨra to mɨrai hgwang amma shi mɨra mi shi jindai boko yinge ɓullo dai aka applyinh mani la torra ka ɓɨni, <hesitation> taki aka pale taki dai wom dei torro shi jindai kamo wom aka patini ka ɓɨmn kamo mɨrai mɨ aka yini amma me ɗim boko yingi bullo aka bɨnmai Bo kuyo ka bɨni to dai woi wonduwoi nini an wai toro mongo ka kallau kɨduwa ka bɨn woini, puroguru ɗɨm boye ma har kai gɨn lo wonduwoi kalla bo arwo na nufi ma gɨna, kenan boko woi lo gɨna kalla bo arwo aka almai ka wi miya por mondin ma lo arwo waka wuumaiyu, miya awu yiwo wutauwi bagh ɓanje koko ɓale aka ɗuko kara mɨra kawai aka yinge ɓulou waka wai woiyu to waka timne kang net ma ɗuko mongou kɨduwa ɗumoi shi trorime shi jindai ka bɨn wom aka yimai laki shi toroi me ka bɨn kano taki mɨ aka patɨmai a <hesitation> shi toroi me shi jindai me aka kape garakru, me aka kape ɗeno ru, me aka kape shinkapa ru, me aka kape kureru, me aka kape aponen du, dai boyi ɗang ɗang ɗang ɗang dai kuma shi jindai kaye kame apply ma wonduwoi ɗang ɗang ɗang ɗang me an ɗuko daidai gɨn shi kɨdda yere boi boko patɨni wom taa dɨmbɨri mani woiy shimi an muru wom kai kapa an muru ko kuma bɨla maneyi dwaiya wani ye wom gwangnghu. Amma bo har ka wibo har ka yinge ɓulloi gɨn wom aka yimmai ah shikenan, woi biiki mongio ɗɨmu. Puroguru bo ye kai gɨn lo gɨna mongo woi bikɨmongou, kai boko tako ɗe woiyi me na jindai bɨla wuye woi ba aka goto ma kai ta gorowu kai yinge yadda wun yimai bo wo wun yimmaiyu adidaiyu kai balwa awo woiyi me kime, woiyi me kime, ilimi na do gɨn woiyi shimi, yinge ɗullo yadda kai ka bɨni ka yinge ɓullo woi wonduwoi nini an ɓa mowo la kamo ɓala ma mɨra mɨra ma dama mɨn mɨrai diyandai mammui dai bo yeni ma boko wai ko jilling aru boko wai ko belle barungumni ka wai ko lo kune mongo kɨshimi to mindei wom aka duduk koiru, dai wom ka ya bo har yinge bullo shenmongo a aneni, wo kai gɨn bala ma wonduwoi dɨm ɗangnghu, woi kai gɨn shiu, kɨduwa shimi na na jindai mua bɨla yinge ɓullo woi daimu an waana bɨla ɓale an goto goto tan di, tan ɗiltan ɗɨu an wo kara kai nini boimongo ma aka ɗɨm ye wom kai ya gɨn yinge ɓullo mongo me bagh maamu puroguru aye mɨ tamu gɨlwa boingin, mɨ gamu nene, mu gamu nene, mu gamu nene, mu ye gobo gotongin, mɨ bɨn wom mɨn ya, mɨ matɨmu mɨna, mɨ domu mane yama bo yinge bulo ma kuke ɓullo gɨn ka ambo, mɨ kukuwu wun ma mɨ kang ner mawu kɨduwa ki nene ɗi goro moɗi neema bono tano. Wun ɓale dan kanakuru mai zanen biyu biyu dinan wu nane kɨshi, mi kɨdda bɨla wu ɓale myimime wawu ɗimmaiyu wun ɓale dan kanakuru mai zane bibiyu wun nanu kishimi to bowu ɓale kɨshimi wu ɓɨn daman nani to bono donno wun au womawu la ali, dai wom na kukuwa kamin shaka bo yeni mu matimu mɨna bomu matɨmu mɨna shi kenan dɨm ɗe ɗɨm puroguru bo yadde, kishimi bomu matɨmu mɨna ba ana ɣire diil ana ta torro ba ana nowe yino to, shaka ma taa toro dole wani dingimaiyu na nowe yinou ana taa tooro ko anya ɗumoi na ya, teet ɗumoi na ya ɗe wani taa ɗuko niniu, wano ta ɗuko niniu kɨduwa yinge ɓulloio me shi jindai ka nowe yiwo kalla, shi mɨra mɨrangini me shi jindai ka nowe yiwo kalla kɨdda shi doom shi dimbiyil shi jindai ka nowe yi kalla kɨdda shi wutau gɨn dooma bo wokai wa nowe yiwou lakiiu wani yimau por mondin har aka do gomma gɨn pɨram wutau mɨ kai ya me an ɗɨm kɨranwou, an ɗɨm takɨwo pirai yu Sabo kɨdda shimi dole ne bɨle kai wi lo wonduwoi laki daga ɓullo har do toroi lo yik bɨla por mondin gani ɗumo ɗumoi. Laki kafin puroguru ye misali ki banje na kuke gɨn ambo, ɗuwoni puroguru yileni ɗuwoni ɓale ah miyim wu gɨreghe ka tako maiduguri, miyim tako abuja ta tako kuke woiyi me kime kime kime gɨm miya, shi kenan ana goto kɨdda na yinge ɓulloi di, bo woi na yingau ka bɨni woi mu nini an do yinou amma dashike na yinyau doma yino bowu dowu yino wun ɓalmai ɗɨnga woiyi me kime woiyi me kime na ɓoowu, me woiyi me boko ye woiyi me kime an ɗuko daidai amma boko ye woiyi me kaye woiyi me ɓa an ɗuko daidaiyu kɨdda an jabɨwo ana jabko woiyi me, an jabko woiyi me to dai bono wuwe ko goko shimi puroguru ba ye ka bɨni shi kenan ka kuke ka nowe yiwo amma bo wokai tako goroiyu to Kaima aka kang net ma wom <hesitation> wan yiwou kɨduwa kai gɨn koowo aka bal mai woiyime a kukuno me woiyi me kime, me woiyi me kime, mum ɗɨm dai shi bɨna an ɓalmai goro minde wokai taka goro bala maniu, kai gɨn koowo ma aka ɓalmai kɨdda woiyi a jaɓeni ka ga bala ma magɨn nbi dɨm mondɨnm mila kɨduwa shimi mɨn jindia ku yinge ɓullo goto goto anya wokai yinga ɓullou aka gotongin ma amiya ɗangɗang ɗang ɗang aka wai mkiya anma ade yede, aka wai miya ana ade tombele, aka woi yerei ana ade yumnbal, kɨshimi dai boko ye goto ɗang ɗang ɗang ɗang ɗang dai woi wom duwo nini waka almaiyu, kuma shima <hesitation> shi wi ilimi mongo bɨla karani gaan kalla, ɓinma mongo kenan, ɓinma mongo an taa gaan kalla boko kɨshimi an ɗuko ayeni amma bo woi ka ya kɨshimiu ta ah wonduwoi a tai dim ɓɨri mongo kenan kiduwa shjimi na na jindia ambo ko minmi bɨla wu yinge ɓullo bɨla wu ye goto goto.